Veebruar om iks aasta kõgõ külmemb kuu. <noise> Ja tuu <hesitation> kõgõ ide- edimält <hesitation> tulõgi silmä ette sääne külm pakanõ ja korgõq lumõhangõq, miä ommaq vahel nii korgõq, et olõki-i lummõ inämb kohegi visataq.